Udog baladona mawjodi fariee, dabsee, twongie, <hesitation> dabisaiee, khashm albanatiee, koriee, gargoriee, iny tar jambary goo, <hesitation> kaboria goo gadiko udogdamo wala domimo wala adliemo wala kabmno taka.